<hesitation> ówò nɔ̀ku ámi ígbɔké ówó bo wù úwù nì ígbɔké ówó bo bu úwu lɔ ɖàa ŋlɔ ni ù nyo ulu ínìwà, klekle ówò nìbùɖìɖe yìíléè <hesitation> ìgbè ná mi ŋà so ɔ́lɛ̀ blɛ̀ɛ ùŋonì wèe ná mi mù ítɛ màaké ú ná gú <hesitation> ú nàá bnìi úwù nyo níì nɛ̀ ɛ́ɖì nì ìsáfuebí blɛ́ɛ ii nìsáfuebíì úni ɖini <hesitation> bàáa gbì ìŋɔ̀gù úni bà tó ùgùtá kɔ ígbɔ ɔwɔ to ùgùtá lɔ ke èéɖe náá wù, á ná yili ùgùtá lɔ tu ɖe úwù yá elí ɔwɔ wù ɖíàlɔ. úni bù zó wu elí ká bà gófi bàzó wu úwù nùgùtá bà gófi alɛ nà nene bà zi yì yilisi íɖìnèzà yá kayi bù tu, bùú wu úwu lɔ bà li ɔti yá úni ɖí ìsáfuebi màake bu li kayi ówò do náa bu úwu lɔ ɖíìsáfuebí nùú à nàá zi yì yili ása à nà bu úwu lɔ ɛnɛ́ɛ̀ <hesitation> ènì ìí ŋa sòo ɔ̀lɛ̀ màaké òó ɛnɛ́ àámi ówó baa, ówó bo wu ínɛ́ ówó bà nì úwù nyoà áɖi ówó bo nyo <hesitation> kláɖòbá èéè màa ba kpali ni àglago. bo nyo <hesitation> ìsáfuebí ná ka ká úni kàyi èé de náà wù úwù, à nàá atu àglago màawu poli màa ówó ba za kpalí ni krɔ̀ɔ krɔ̀ɔ úni à nà tá nyo úni à nà tú kláɖobà nyo níìfí màawu èle úni a nàá yi wú kpá kayi òó do náa zì obu úni à nà tú ìsáfuebí lɔ nyo awu à nà bú àá yi à nàá tinìsi nì kláɖobà ɛnɛ́ɛ̀, ìsáfuebì àni, ìsáfuebì náka àni ìsáfuebí náka àni, à nàáa wù úwu lɔ à nà tro klɛ́ yá úni ɖí ki klekle nì à nàá zi tròo klɛ̀ yá òó wu úwù yá úni ɖíàlɔ ni èé li ila nɔ́lɔ ni èbèé ɖìì áka káèè ù nàáá búù ɛnɛ̀ ka èé zi wa dò náa bu, à nàá zi tùu ìsáfuebí lɔ yili nyo nélèe à nàá zi tròo ú nàá ze klɛ́ klekle á nàá zi tròo ú nàá zi zè klɛ́ izíwaa kása à nà lí áka úwu lɔ ú nà bú ɛnɛ́ elí ɛɖí bòó wu bu zó wu ígbɔké ɔmi nɔ sã nì ígbɔké ówo bù nòó wu ɛnɛ́ àámi.